komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá starfsemi

fjöllum um geimfar sem er komið mjög nálægt sólinni og kynnum okkur sunnudag ég heiti Sævar og nú verða sagðar

í gær hófst formlega þjónusta hér á RÚV

fyrir unglinga þar fá dagskrárgerðarmenn framtíðarinnar tækifæri til að láta ljós sitt skína en allt efnið er framleitt af unglingum í áttunda níunda og tíunda bekk við fengum þær Margréti mirru og Jónu Maríu til að segja okkur betur frá fara inn á til dæmis þegar efnið sem

alla hópa unglingsins það er svo lítið til á Íslandi af svona stað fyrir íslenska unglinga

til að horfa á

íslenskt efni sem lætur mann hlæja eða bara veita meiri gleði Íslendingar fengu verðlaun í tveimur flokkum á verðlaunahátíð Norðurlandaráðs sem

fór fram á þriðjudaginn

bókmenntir kvikmyndir tónlist barna og unglingabókmenntir og sérstök umhverfisverðlaun Íslendingar fengu verðlaun í bókmennta og

Ólafsdóttir fékk verðlaun fyrir bókina sína ör kvikmyndin kona fer í stríð var valin best í flokki kvikmynda Benedikt Erlingsson leikstýrði myndinni sem er eftir Ólaf Egilsson og Halldóra Geirharðsdóttir lék aðalhlutverkið Norðurlandaráð er samstarfsvettvangur allra Norðurlanda og var stofnað árið nítján hundruð fimmtíu og tvö markmið ráðsins er að styrkja samstarf landanna í ráðinu eru áttatíu og sjö þingmenn frá Danmörku Finnlandi Íslandi Noregi Svíþjóð Álandseyjum Færeyjum og Grænlandi Íslendingar hafa nokkrum sinnum áður hlotið verðlaun Norðurlandaráðsins við óskum verðlaunahöfunum innilega til hamingju ég ætla að hoppa geimfarið Parker hefur slegið met því ekkert geimfar frá jörðinni hefur komist jafn nálægt sólinni áður Bandaríkjanna NASA

af stað út í geim í ágúst samkvæmt NASA sló geimfarið metið fyrr í vikunni gamla metið var fjörutíu og tvær komma sjötíu og þrjár milljónir kílómetra frá sólinni það var þýsk bandaríska geimfarið frá árinu nítján hundruð sjötíu og sex sem átti það verkefni er að vernda jörðina með því að læra meira um hættulega

það gæti því verið að setji fleiri met á ferðalagi sínu það gæti meðal annars sett

hraðamet í átt að sólu það var líka sem átti gamla metið sem var tvö hundruð fjörutíu og sex þúsund níu hundruð og sextíu kílómetrar á klukkustund fjarlægð frá sólinni verður bara sex komma sextán milljónir kílómetra þegar farið verður næst henni árið tvö þúsund tuttugu og fjögur við getum ekki beðið næsta sunnudag verður haldinn svokallaður sunnudagur samtökin Barnaheill standa fyrir átakinu og þetta er í annað sinn sem það er gert en hvað er eiginlega

sunnudagur það er sunnudagur eða já dagur sem maður slekkur á símanum sínum og hreinlega bara notar hann ekkert yfir daginn markmiðið með

er að hvetja bæði foreldra og krakka til að hugsa um símanotkun sína Barnaheill eru alþjóðleg samtök og starfa í mjög mörgum löndum en hugmyndin um

dag kemur frá Bretlandi og hvernig getur maður tekið þátt í

maður fer inn á Barnaheill punktur is og skráir sig inn þar snjalltæki eru löngu orðin hluti af daglegu lífi flestra það hafa samt ekki verið gerðar mjög margar rannsóknir á því hvaða áhrif þau hafa á samskipti og tengsl barna og foreldra nýlega var gerð rannsókn hér á landi sem bendir til þess að snjallsímanotkun foreldra geti haft einhver áhrif á samskipti það er því nauðsynlegt að rannsaka snjalltækjanotkun betur en símalausi sunnudagurinn er góð áminning um að leggja tækin allavega frá okkur af og til allir taka þátt í símalausum sunnudegi nú á dögunum lauk risastórri

í Portúgal í annað sinn á hátíðinni fylltist himinninn af stórum af öllum stærðum litum og gerðum þar kom saman fjöldi fólks sem tók þátt og fylgdist með